A dʒigbɔdɩ la dʒɩgbɔdɩ lɛbɛkʋbʋɛ dɩ ntɔ mʋ yanɩxla ɛkamʋ ɛsɛ bʋa <hesitation> akpɔsɔ aʒɔ nʋ amʋ yole mʋ yanɩxla ɛkamʋ ɛsɛdɩ kayɔ kele la yevo kɩyanɛtʋ aka ɛna mayɩ ɛdɩ kpekpe nɔvɔlɩ emie mɛ amʋtɛ maʒɔ ɛtsɛ mɛ amʋtɛ maʒɔ oo nanaxa amɛ ɛ nana kamɛ yɛdi yɛdɩ dʒɩgbɔdɩɛ mʋa lanɛ ɛsɛ yɛ tala afɔ nabʋɛ ɛsɛ kalʋ ema aʒɔ nʋ natsɔ xɔnʋ le fɩawo sɩ dʒɩgbɔdɩ dʋ yɛ ko mʋa mɛ yatɛ ɛsɛ nʋ ɔwlɩ lʋ dʒɩgbɔdɩ dʋyɛ mɛ yatɛ esɛ nɔwlɩ lʋ tala nanʋsʋɛ mʋ nɔ anɩdɩ tala ekele ɛsɛdɩ nɔ oho ɛnekele ɛsɛdɩ nɔ oho nɩka kɔsʋ yɛla ɛɛ sisia evidʒedɩ nafɔ nʋ ɛsɛa mɛ yɛla yaʒɛ kɔma nʋ ɛsɛ ɛsɛ yewke kɔmabʋɛ yaʒɔfa nʋ mʋa tɛɛ anʋvɩ tɛɛsɛ ɛyewle ɔnabʋɛ kʋanʋ mɛ lanʋ ɔnanʋ mɛ lanʋ bʋamʋ ɔyaxa nɛyɩ bene kɔwʋnavʋ la kɔlɛ mʋ yanʋvɩ la mɛ awadɩ malakpɔ kɔkɔ ka ɛsɛ naʒɔyɛvadza mʋa anʋʋ amʋ tɛɛsɛ lakʋ yafʋafa kɛmabana sɛbo yanʋvʋɛ nedigbo nedigbo mɛkɛ nʋ ɔdʒɩɛ bʋakʋ nɩkaʒɔ yɛ kevidʒɛ afɔnʋ ɛsɛ la mɛ lafɔ nʋ ɛsɛ ɔnanʋ la mɛ axa nalɔ kɛ tsɩʒɔɛ kɛ ɛsɛ naʒɔ yɛ tanadʒa mʋa ɔdʋ anʋ dʋnʋ ʋtʋ kevidʒe lanʋ la mɛ laʒɔɛ nʋ ɛɛ nanʋ dada naʋ nimasi kele fʋa tala nanʋ sʋe.